Nii ho may seventeen holiday kori holiday me'kong ho may seventeen po'te meng hamukong, uwa ko? Ho nommai ongyori bougainville crisis purarong kingurung kong, ho poti u'kisa ho may seventeen making ngokong ho nommai purarong hoyori cri o'ko tutu ongi ngoworong nekono bougainville. Impa tiwongori nii topo tongongong oru tiru ho poti ong may seventeen moi toritori pata'ku, kingurung kong ho nommai purarong, tiwongori ho ruu tiru roki manni topo tongeu ngong niingi. <hesitation> ho poti pata'ku ho ruu nommai ho ong poti declaring ngowarong <hesitation> independent bougainville pokong making ngokong impa tiwongori kingurung kong ho nommai ho ruu tiru purarong, hoi onyori o'ko purarong crisis. Impa nii roki manni topo tongongong ho ong may seventeen ruu pata'ku. Kingking ngumo topo tongo ngong ho nommai kingurung kong ai kingurummo ho celebrating ngorung kong, impa ho ruu tiru may seventeen.